Em dhormo kwrwi khe moral langma tongwi mano. Morality wngkha khakchangma kok kubui justice tei borom rwmani hai values ​​ni sakao abo borokni wngwi tongmani khairokma tei society ni norms ni bisingtwi phaiwi mano dhormoni phwrwngmungni slai. Kwbangma tongmung chamung jephru borokni tongmung tei tongmung chamung dhormoni poito o khatungyawi kaham khlainani bagwi chubachu khlaio. Borokrok chubachu swrwngmung hukumu tei sakni uansukmungni bisingtwi kaham hamya hwnwi saimanwi mano. Raida tei dophani khatungmarokbo kaham tongmungno lama phurwgo. khakchangma justice tei wngwi tongmani samungrok dhormo bai dhormo ya borokrokni bisingo belai kheno wngwi tongo. Paithago moral wngkha samung tei muchungma ni sakao dhormo ni sakao wngya. Khoroksa borok buino borom rwwi tei uansukmung tei khairokma bai khe ethical choice khlaiwi moral langma tongwi mano.